Mõnõq soolaq ommaq parõmbaq ja mõnõq ommaq halvõmbaq. Ma ei tiiäki, ku pall'o pidänüq üts normaalnõ inemine suula süümä, a mul om tunnõq, et mina süü väega normaalsõh kogusõh.